Aprel bahorning to'liq boshlanishini, o'zgarishlarni va yangilanishni anglatadi. Bu oy tabiatning eng go'zal vaqti sifatida jonlanish va hayotning to'liq uyg'onishini ko'rsatadi. Aprelni ko'rganimda, bahorgi yomg'irlar va gullash jarayoni haqida o'ylayman.